Úgú oze, ugúopó ugú olá ugú odó ugu olo ugú orɔhi ugu orowe. úgú ɔrada úgu oródo úgú úwo úwóla eve uwo la epó awu úwola eha uwu uwola edo uwúwo la elo úwu uwola ereyi uwj uwu la erehe uwu la erada uwu uwo la irendo uwo epepo u wo pe po la ezé uwo epepo la epo uwopepo la ela uwopepo la endo uwo epepo la elo úwó epepo la ereni úweperu nyi uweperenyi la kuyi uweperenyi la epo uweperenyi la ela uweperenyi la edó úweperenyi la zlɔ uweperenyi la. renyi uwe perenyi la erewo úwoepenyi lá erandá úweperan la erodo unó perewó. Úwo epero la penyi uwo epere la epo uweperero lé eha uweperewo la edo uwepere role elo uwo rerewo la eranda uwe perewo erede uwuperrandan uweparendan la eze uwepérandan laupo. uwepenranda la eha uwepreba la edo uwepawanda he elo la edo uwepewenda ha elo uweperandan haerani uwepe rade he erewo úueparand ha eranda uwueperedo uwepereda ha ezeuwepereden la e pe uheperedo la ela uweperedo la edo uweperoda la elo uwe peredo ereni uweperdo ha erenwo uwepere do la erandan uweperendo la erodó uwyó epuuwyo uqueze uquopo uquola ugurdo uguolo uguremi ugu orrwo ugu orada ugu ordo ugu uwo uwola la eha uwola edo uwo la eho uwo há aranda uwoha erodo uwo epepo ewopepe la ede uwoepo ha epo uwepepo la ela whepepola edo umopepa elo erewo uherepola eranda enepepoeredo uwepela uwepelala eze unepelála epo uwepela la ela umpela la edo uwepelala elo. Upela la ereni unpela la arewo upela la uranda uupla la erodo uwe pedo uwpendo la leupeyi uwepe do la epo uwependo la ela uwepedo la ela uwepedo la edo uwepedi la elo upepedo la ereni uwepe do la erewo uwepedo la arada uwepedo la erodo uwepelo uwepelo le kupeyi uwepelo la epo uwepelo la ela uwepelo la edo uwepelo laelo uwepelo la eremi uwepelo la eranda uwewlo la erodo uwepermi uwepeni la ez uwe peremi la epo uwepereni la ela uweperi la edo uwheperemi la elo uweper erewo uwuperni la erando uwepeni lla erodo eperewo uweperewo la ere uwe perewo la epo uweperewo la ela uwe perewo la edo uweperewo la elo uwe perewo la erni uwe perewo la erewo uweperewo la eranda unhe operewo erodo uweparadon uwepaadan la eze uwwe parand la epo uweparadanla la eha uweparadan la edo uwe panda la elo uweparadan la ereni uwe parandan la drewo uwe parandan la erandan uwe paradan la erodo uwperodom uweperedom le eze úweperedom la epo. Úwoperedo la ela úheperdo la edo uweperedo la eho enepero la ereni uweperedo la erewo uweparedo la arenda uweperedo la erodo uwɔ́epuuwyo. <noise>